كنعزل الإنتقال الفوري، حيت هاد القدرة غدي تعطيني إمكانية باش نربح بزاف ديال الوقت، وغدي نقدر نمشي بزربة لچاع لبلايص فالعالم، بلا ما نحتاج نضيع الوقت ديال الطريق، و غدي تكون عندي حرية كبر باش نكتاشف ثقافات جداد، وبلايص جدا، وفي نفس الوقت غدي نقدر نقضي چاع الأغراض ديالي بسرعة و سهولة